अगर मेरु भैर रण वाळू दगड़िया अगला हफ्ता मैं से मिलणा का वास्ता ओँण चांदु त मैं वी थें अच्छे से अफणा साथ मा रखलु। विका साथ मृदुल व्यवहार रखलु। और विकी मेहमान नवाजी मा कुई कमी कसर नी छोड़लू। तो मेरु जवाब ना च कि मैं वी थें कपड़ा पैक करना की सलाह नी देलु। क्योंकि मेरा घर मा वू मेहमान च ना कि नौकर।